Misy marokoroko amin'gny sisigny vôla madinika sasagny ,tegna tanjogna amin-n-fanagnaovagna izy igny be ko môra amintsika mangaly vôla igny malik-manentagna izy satria i-raha igny ka malanitra be fô mety ho vôtsotro antsika malaka izy igny vôtsotro latsaka raha igny ka ela nasiagna marokoroko.